شعور د انسان هغه درک، پوهه او احساس دی، چي د چاپېریال، خپل ځان او د خپلو عملونو په اړه یې لري. <noise> یا په بل عبارت، شعور د پوهېدو، فکر کولو، درک کولو او احساس کولو وړتیا ده. کله چي موږ وایو یو څوک "شعور لري"، مانا، دا ده چي، دا کس ښه درک او ښه پوه لري، خپل مسولیتونه پیزني، د حالاتو حساسیت ته پام کوي.